أفضل إن تكون عندي القدرة على التحكم فالحيوانات علشان الحيوانات ما عندها المشاعر الإنسانية النبيلة، أحياناً نشوف الكثير من الحيوانات تفترس بعضها وهذا الموضوع يأثر جداً على نفسيتي وأتمنى لو أقدر إني أغيره علشان كذة نحاول إننا نمنع هذا الافتراس بشكل أكبر بالنسبة لي أفضل.